Month yayi <hesitation> ni december <hesitation> nga enjoyingayu habokuba <hesitation> nibu thuku bukabya bwesya holidays abana bakabya ibaneka, mulinanga muli e christmass <hesitation> abafamily members bakababisubeka okwananga okwaka christmass holiday <hesitation> nga enjoyinga yu habokuba nga thakanizaya eribya ngingira omwamwaka omuhyaka nedecember ye favorite month yayi